<hesitation> Gn'ino moa zany sy gne trompette, trompette de ino moa io moa zany misy arakaraky gn'abeny manko io izy io zay fa gne trompette tena lalako izay e tena lalako hoe sofigny fa da misy hoe mampagneno ansiva avao koa gn'olo ambanivolo aminay agny.